باش تصوب كيكة غدي خصك جوج كيسان ديال طحين، كاس سكر، نص كاس ديال الزيت، كاس الحليب ، جوج بيضات، جوج خمارات، ڤانيا، أو قبصة الملحة. غدي ناخدو البيض غدي نطربوه مزيان هو والملحة، غدي نزيدو عليه كاس ديال الزيت، كاس الحليب. من بعد غدي نخويو السكر، الطحين، الخميرة والڤاني. غدي ناخدو مول غادي ندهنوه بالزبدة، نرشوه بالطحين، نخويو فيه الخليط وندخلو الخليط للفرن لمدة لتلاتيتن دقيقة ومن بعد نخرجوها